عنّا هون سؤال كمان بي أول ذات مرّة تم العثور على م- مُفتاح يُمْكن فتح أيّا باب خلّينا نقول إنّو في مدينة فيها أبواب سبع أبواب كل باب بي البو شي، باب للصدق، باب للكذب، باب للصحّة، باب للمرض، باب للسّعادة، باب للحزن، وباب لل- الهوس اللّي بيكون ما عقله سابت. بيوم من الأيّام حدا عثر على مفتاح وعِرف ملك المدينة إنّو شخص عثر على مفتاح، فا الّو هيدا الملك انت مجبور تجرّب كل البواب والباب اللّي بدّك يفتح بدّك تعيش حياته، إذا باب الحزن بدّك تصير حزين، باب السّعادة بدّك تصير سعيد، باب المرض بدّك تصير مريض، الباب اللّي بينفتِح معك طبعاً انت بدّك تكون حياتك كلّياتها موقْفة على هال باب. جرّب أوّل مفتاح جرّب أول باب طلع باب المرض لأ، عفواً جرّب أول باب <hesitation> ما فتح، جرّب تاني باب كمان ما فتح، جرّب تالت باب ما فتح، جرّب رابع باب فتح شو طلع؟ طلع باب السّعادة وصار سعيد كل حياته وعاش بي حياة كتير رفاهيّة وفيها سعادة والدّنيا حظوظ وهيك هو حظّه كان.